Kutuyachi chiunaditu ján kuinuye kuinutu kuan konitu kuanatu njuan ikonutu yukuu, atunatu inka ndita tundutu kuenta nakuu kutu nani kuenta kuenta ndikonono tute ján atuu ikatu chinku kue'i, ika kuteyachi ikaya ya ika yatukuanda ndakuu nditatu kuan nichitu vivojan chikuu, ino tuu njuan inotukuan indotu kuan chikutu kue ika ndau kue ikatu ye'í yondo ndorna nakun chituu ndujuan ndikutu ña'a ndiko niyavatu njuan, nonnoyachi inka kuta'á na kuenta akituu inkuu nuu chuku anduu indomi inka indo inko ján akuenta uu kuenta chún yo'ó uu vatuu luchi kunutu chiko'o xhika ka'a ita ján chiko ndakuu ndakuni ndio luchi tuján chikuu tujanu ján dno nii kuan tudunuu yachinga kuta inka kuachí, kuenta inka itanduu yachi inka indu jan chikue nakuan anduanii ndudu iho xhi kuenta uku yachinga iko'ó kuan chi utu kue inko'o ndo'o no iho iko iko nutu teñoñu ito ñonróa.